أنا أول شيء أتأكد إن الكهربا مطفية تماما يعني عشان ما تصير مشاكل بعدين، بعدين بأخذ اه كرسي عشان أوصل للمسبح بسهولة بعدين هذا المصباح الجديم بألفه عكس عقارب الساعة عشان أشيله بعدين أحط المصباح الجديد في مكاني وألفه مع عقارب الساعة عشان يثبت إذا ما قدرت إني أستخدم هذا السلم أو الكرسي أستعين بحد.